Babé wanja jiŋamé éséfuno jikaan wo woomé étaas waañ imbi uséét, étaas guñéni bugapuréén simikuroob saamé guñéni, gasuus sibool, sing guŋayo gusuus ukarari, gasuus sikop, gasuus sirumbo, sing guŋayo gutaso, gataas usamata, gataas sinukuréén: siséjee, siyaha pépé, wanusaan waan uhajoyé gataas éséfuno nak guŋa gutaas. Déré nak jiŋamé éséfuno boot.